Pingüino parae teteno kua ko jevae, se amae jeje jevaeko porque ngara ndipo jaereta ipuereta <hesitation> ñamae (pausa) oveve vaera no, jaereta guinoi añete ipepo, ereiko jokua oiporureta i rupi <hesitation> oitai vaerareta oyapo opaete mbae ikavi, kavivaereta, i rupireta jaeramoko yandereta tanta yaipota, yaja yave jokoropi ñamae <hesitation> mbitearupi yave yaesa <hesitation> jokuae <hesitation> oyapo mbae guinoireta yarakua retano iya reta omboe jaema i rupigua ñomaiko tumpa ombou jokuareta ivipe ngaraa se amae oiko no jae jokua <hesitation> ñamaeta jeje.